Misy karazany roy zany gne menaky lalako, misy gne huile de tournesol da misy gne huile d'arachides, gne sasany moa zany sy mahazaka sy mahatanty e huile d'arachides igny izy sy mahatanty pistache da tsy maintsy tournesol igny zany ahisigny ame lasary, agnendasany laoky, hanaovagny saosy.